Zava-dehibe ny manapaka ny fifandraisana amin'ny teknolojia indraindray, satria misy fiantraikany be amin'ny fahasalamàna ny <hesitation> miantehitra be sy miraikitra be amin'ny teknolojia.